Nah untuk nyimpan daging biak awet tu, biaso nyo kalu orang di rumah tu di masuk in kedala kulkas freezer di dingin in, jadi biar awet dak busuk di masuk in ke dalam freezer biar dingin, biso jugo di rebus dulu terus di masuk in ke pendingin supayo awet kek gitu, biar dak ado cepat busuk di pisahkan samo buah-buahan, samo yang lain-lain makanan samo minuman tu di pisah, jadi khusus freezer bae biar beku dio kan biar dak cepat busuk, itu pun kalua mau di masak ambek secukup nyo bae